Ia, karà ataony edy tain̈a mampan̈y olo maro zen̈y fampiasan̈a borivety àby fôtiny ahafahan̈a zen̈y miton̈o entan̈a. Aviô tsy maintsy misy olo baka mitondra izy afaka mazaka raha maromaro intsaka zen̈y anô koa fa kajo mitatitatry matetiky, tapitry araiky io zen̈y jiàby.